حسب رأيي الأطفال اليوم عندهم فرص جديده و حياة أسهل من حيث التكنولوجيا و الرفاهيه <hesitation> لكن في نفس الوقت الضغط الإجتماعي المشاكل النفسيه في تزايد، أما من خمسين سنة كانو الأطفال يفرحو أكثر بالحاجات البسيطه و يلعبو في الطبيعه بسلام يعني السعاده مرتطبه بالظروف المحيطه و كل جيل عندو التحديات الخاصه بيه.